Tsõõrõga tooliq ummaq tuust hääq, et, noh, muid istut, tuul um istmisõs, a sis saat hinnäst liigutaq, saat tuuli liigutaq kergehe, selle et taa um tsõõrõ pääl, ei kraabiq põrmandut ärq.